Oyi muɲua, to bun ma nɛ, ao yi be cururu, ao mii be cururu, oyi bɛ muɲua to be cururu fɛn de'o si.